Taaliŋ jaloo, nafaa be a la parisiko a ka munta ko taliŋo la deemaarilaŋo faŋo komi niŋ a ye alaa, tunboolu minnu ka seki a bala, a fanaŋ ka baluu ate fanaŋ ke i baluu wolu le la. Wo lemu a nafaa ti, a munta ko a la deemaarilaŋo loŋ